هذا سؤال عميق ومهم، كل واحد فينا له رأيه الخاص بصراحة أنا ما أقدر أختار، الموت قدر مكتوب، وما حد يقدر يهرب منه، لكن لو سألتني عني تفظيلي الشخصي بصراحة أتمنى أموت بعد شريكتي ليه؟ الحب الحقيقي بيخلي الإنسان يخاف على شريك حياته وبيفضل يكون موجود جنبها طول الوقت، الزوج مسؤول عن زوجته وبيحس إنه لازم يكون موجود عشان يحميها ويعتني فيها.